He ndu utoo mo a gii <hesitation> womim bâan ma, gii womim bâan ma mo, winooni bâgitinan haji ma gommii, uwooye bân bégba, bânba gína a bsúmtuutim wi ma. Bâyaa waabo, njini bâmídana túmbo a gii womin bâan wo. Hee njali ma umada megsile a ɓaale, we bijaa ma nyaanbe, fsutuguŋ fembe, fe mada megsile a ɓaale, bâgaana ɓalagi wii womma. Bari bân geena wi yaa, wi ma bânginan yaa mo wee gí, njinim béedi wo bângina to hoo mo, bâgana wi túm a gii womim bâan ma, a bogo ga, maalu ga? Hinooni húri be we bâan bég nwomna a tédi fo andommu. Ge gdúbatu ge njinin béede wee we ga a wi ma, <hesitation> nnúmti bo bâan ma ayetim bâan maa tta mada gí ayet ma húri yaa win gí ayetu udoose. Waato waati bâgína a <hesitation> a bto, santem bâan maa tta ggí njalu uwoda.